Volañintsika amizao. Manahaky ny anay aloha zay tsy mana vata fampangatsiaha. Fa raha zaho mandinika an'azy da mety oe telo andro vasa no roa andro da tsy hay hany sasy ny tehirizy amin'ny vata fampangatsiaha. Fa manahaky ny anay da atao <hesitation> ny amiñy afo avao atalitaly amin'ny afo da iñy izy maharitsy tehirizy.